benɛ a vinɛgri wa'aro be in ɲan ɓɛzun betete'a muwa mɛ un onni zun oro <hesitation> ho vinɛgri ho sire da ma we boni hɛhan culɛrura ɓɛ ɓu'a tuwa we wa'a lokaleman tuwa ɲan we wa'a ɛndistriyɛleman a bun o tawɛ a o zunna han diferansi mɛ se